Për mua racat e qenvet ngë janë gjithë paraç, janë qenë çë jane më miqësorë me fumijat, me gjindet, me të shterët në gjenerell, por janë edhe qenë çë klenë mësuar sa të vrasjën tjerë animej o sa të jenë di ghuardhja, sa të rrinë atentu te territori.